Ny a Hollandais agny misy ha-karankany tena mampalaza andreo da POFERJES izay ny anaran'ny hany tena mampalaza andreo angny io moa zay dafa <hesitation> karazana crepe zany izy io ee-karazana crepe, <noise> amboarina amin'ny lapoaly da <hesitation> asiaaa-asia dobera-asia dobera mitsiniky reny de asia siramamy ambony eo da afaky hoany io laf tonga ny faran'ny tao sy amin'ny noely ingny